Jo për mua si të ngrënit italianë ngë jan, cioè mua më përqen shumë la dieta mediterranea, më përqen brumit, më përqen la pizza, më përqen të… më përqen si ham in Italia e specialmenti te u Sud Italia, pran të ngrënit mesikan ngë kam e pruvartur kurrë, di se ë piccanti, mua u piccanti mirë o lik më përqen, quindi no ditë ka të e pruvar.